Je'e yë tyum ko'o ti'i najk ka padayn ko'o najk kyëxpë ko'o ti'i naj ko'o ti'i myaj manakayn pakya dun maj kajpedëp jadunt's këxpë wi'inbëdëp pakya ti'i dun, dun ti'i dun myaj manakam.